सायकल चलवपाक कणाक येयना तेंच्यानी गाड़ी चळवपाची न्हू। गाडी चळोंग जयी झाल्यार सायकल चळोंग योंग जयी झाल्यारात तुम्हका सपोर्ट मेइता। सायकल खूप मारक झाल्या आता पैली सवाई असली। सायकलिंग करपाक जया मगेऱ मानुस बारिक जात।